Thiini wa muturire wakwa niniriragiria gutura muturire mwega. Tariu ninirivagiria gutura muturire tauguo mwarwa wa ng’ina wakwa aturaga. Muturire utaina thagathaga. Gutura <hesitation> aturaga wega muno na mucii wako. Akavota gutungata mucii wake. Agatungata nginya ciana iria avetwe ni Ngai, koguo niniriragiria muturire ucio aturaga. Na ringi niniriragiria nginya ningovagia mitugo yake miega, iyo ya kuthie na njira iria cia kuthiecaga nginya kanitha. No rimwe riria eguite ndinathie kanitha niarakaraga muno. Nondu tue kuuma kuria tureretue mucii uria tureretwe tureretwe twi thiini wa kristu twi thiini wa mwathani, mavinda monthe. Mami wetu niatuigite twi rungu rwa mwathani. Riria twathie ka twa twana takwa twavovea vandu, niatwiraga tucoke makathi kanorima njira. Gucoka makathikanori ma njira ni kuga ucoke varia wari tene. Kuthiesaga karitha, nondu riria wathie kanitha nurutagwa maundu monthe na maundu maria utaici. Tena niniriragiria muturire wa gukorwa ni nambia iria ningikanda gwitungata nacio. Ndigatwuikw mundu wa kuvaaga wa ndagika ni kwairaga mundu nengera, wa ndagika ni kwiraga mundu nengera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 Mbote guitungata, kuirungamia ni mwiriitu, koguo tikwani na muthuri nirategemea. Ndina kuga ati naambuge ati ninguvurira mundu thimu nimuire ati andumire mbia. Riunie naambugire muturire wakwa nanginya niige mbere ya mwathani na ngoroe, ngoroe nina kiio wirari uria wakwa uria guothendukaga nigetha mone mbira cia gwitethia na gutungata mwana, ana gwitungata, kumugurira nguo na kumuthomithia